تتأكد من انك تبند الكهرباء الخاصة بالمصباح الكهربائي وتتأكد انك لابس قفازعازل للكهرباء معى جوتي عازل لمى تبدل المصباح لازم ايكون مو حار وتشيله لمى يبرد وبعدها تحط المصباح الجديد وعدها تشغله.